Penting karna ngone harus waro ona na watak, ona na karakter, ona na sikap, biar seketika ngone kia se ona ngone waro sagala hal rai, selain anggena ngone juga perlu sari waro ona na keluarga yali, biar kalo toma fola ma doya ngone kia rai anggena sema masalah ngone bisa selesaikan dengan laha-laha, kalo ua akan ene berpengaruh terhadap ngone na proses rumah tangga